﻿जो संख्या तीन <noise> है नि वा भी अप ने आप में एक बहुत ही खास संख्या हो भी करें। के अप ण जाना अपने हिंदू धर्म में एक सिद्धांत पाया जा वे त्रिदेव को सिद्धांत त्रिदेव का सिद्धांत को अर्थ है की तीन देवता अब अ ण तीन देवता में मुख्य रूप से मतलब तीन देवता कुन -कुन है। के एक तो ब्रह्मा जी है एक विष्णु जी है अर एक और शिवजी है तो मतलब तीन देवता। मतलब तीन जो अंक है नि वह बहुत शुद्ध अंक है बहुत पवित्र अंक अनि ये मान्यो जावे। जहां प मतलब तीन नदियों को संगम होवे वा जगह कतरी पवित्र रेवे। और भी गणि जगह में तीन अंकों को शुभ मान्यो जा। कई बार मनख कहवे की अरे यह तीन हेगा तीन जणा तो अशुद्धि होगा नि वा बात गलत है।